Eme one mai akun took ata diian hitu alo jam dan hitu ga sehat taung rasan a sehat taung weki sehat taung weki poli hitu ga ngance ite aktifitas diia kat tapi eme ngoo eme pengalaman gaku selama jadi anak kos aku begadang sampai gula tana dan toe ma ngance took hitu ga weki jadi les toe ngance aktifitas agu ite jadin ga took sampe mane tana agu eme ngoo sampe sampe mane tana toko berarti toe ngance pande apa- apa toe ngance aktifitas cebana aku biasan eme begadang sampai le jam satu le wie hitu ga toe ma di'ia kat rasan eme ngoo wela le gula toe manga segar agu toe ma ngance pande apa- apa.